So aɗe annii ŋissa kaa, puɗɗoode muuɗun e sabaabu muuɗun e ko waɗi koo e timmooɗe. Nden kaa aɗe waawi ŋissaade ka fuu faa hawra e ñeeñal. <hesitation> So wanaa ɗun nii enna tan ka <hesitation> ana tiiɗi. Ayyo.